شفتي أحسن نصيحة باش تقدر تفيق بكري هو تزول التيليفون قبل متنعس وتحاول تقرا شي شوية وخا غير صفحة وتحاول أهم من هدشي كامل هو أنك دير المكانة وتفيق تصلي الصبح في الجامع كن أكيد أنه واحد المدة غتبقى تفيق بكري بدون أي مشكل.